हमाए लय आदर्श नौकरी एक ऐसी भूमिका होये जीहमे ज्ञान और सुचालन को साझा करवे को मौका मिलत है। ताकि हम लोगन की मदद कर सके और अपने लक्षयन तक पहुँचवे में मदद दै सके। आदर्श नौकरी की परिभाषा अलग लोगन के लय अलग अलग होत है। कुछ लोगन को आदर्श नौकरी बा लागत है जिम्हे उहने पैसा ज्यादा मिले कम काम करवे को मिले। कुछ लोगन के लय आदर्श नौकरी जा होत है कि उहने सिर्फ आराम मिले और कुछु नहीं। पर हमाए लिय आदर्श नौकरी बा होय जिहमे हम लोगन की मदद कर पहे केहु प्रकार से। एक अच्छो अच्छो वेतनउ अच्छी नौकरी की परिभाषा बन सकत है पर अच्छे वेतन से अच्छो काम नहीं करो जा सकत है। अच्छो काम जब तक नहीं हुए तब तक अच्छो वेतनउ नहीं मिलेहे और अच्छे वेतन और अच्छे काम के बिना एक आदर्श नौकरी नहीं हुई सकत है। अगर कुछ ज्ञानी लोगन के हिसाब से आदर्श नौकरी देखी जाये तो बा जा होये। कि जिहमे अपको अपनी संतुष्टि के हिसाब से पैसा मिले और आप अपनी इच्छा के अनुरशार काम कर सको बा। एक आदर्श नौकरी मनि जाये हमायो खयाल से जा बात बिलकुल सही है।